Oimeko jevae pez globo jei supeva, jevae yakamambu tuisa mboapiveceye ipuere jokuagui yakamambu, erei kua retako yakamambuiñoa, yakamambu esa ipuere vaera oyepi oime yave kia ikirei oipi o jou o oime yave jae ikirei jou mbae jayae jou tuisa i jare jou ivituvi ipuere vaera yakamambu